E bueno pues para que pʉn hʉ teji wʉjʉ jejwʉ pʉn hʉy tejiajwʉ ye nas acʉpacjʉ como yʉji yʉ o mas bien ye ni cumcuyjʉ pʉn hʉy tejiajwʉ pues con mas cuidado con mas este con honestidad pues wa nʉmʉ por que nen humanu nen carne nen este pues teji ellapʉ que nen ni chʉcjayʉ teji ca allapʉ hʉy ni atrasachʉcʉ ca ni tuŋjʉ enytonces shempre ni yactʉcʉypa caŋi honestidad ca ni cani paciencia siempre nʉcspa jʉsjʉ y siempre winatʉpa ca mal pero con ca ayuda de ca ni megʉye ca ayuda e ca ni jatʉŋ nʉmʉypa pʉn hʉy pichʉmʉ de puej winjʉ wa ni nʉcsaa capʉ ca quincaycuy wa ni nʉcsaʉ ca este pues ca ellapʉ jeeŋ ne ni checjaypapʉ ne ni tzʉcjatʉpa algu pe wa ni sihichʉcja ca ʉyje hʉy tuŋwa ni siguichʉcja ca ʉyge cay nʉmpapʉ tiene que ni mechʉ ca ca ni wʉjʉ jeja para que pʉn jama cʉtucpa bien pa pʉn jama cʉtucpa ye nas acʉpacjʉ O cuando hʉy tʉkjʉ pues nen jejpa ca ni familia tʉgayjeeŋ ni tzʉsitʉgayjeeŋ ni wʉjʉ nʉmjaypa ca nii unetʉgay yʉsa mian jejpa ca'sa mian jejpa wa mian mecha ca ellapʉ wa min cujmecha ca ellapʉ porque ʉchis ʉn jujcʉtucʉ ʉchis ʉn jejwʉ ca ca pecaam can jeja cap fiuru jeja cap wat wʉjʉ jeja pero tiuscʉtʉya ca ni megʉye yeis ʉd hʉy maŋcʉtʉyʉ ʉd hʉy isʉctʉyʉ yei ʉ tejiajwʉnam yei ʉd jejpanam y pues nʉmin mechʉ cap cap este paz nʉmin mechʉ cap ca honestidad nʉmin mechʉ cap ca wʉjʉ tuŋ nʉmin mechʉ ca wʉjʉ tzʉquijʉ para que ʉnde <hesitation> ca ni megʉye hʉy nʉcsaatʉpa jʉji wʉstʉkji pʉn tʉcʉypa pʉn hʉy wejpa ca ni jatʉŋis ca ni megʉyeis pues ya pʉn tejiajpa capʉ jeeŋ pe ni siguichʉcpa ni chʉcpa siempre ca mal ni chʉcpa siempre cap ca este way tʉjʉʉpʉ ca ni jatʉŋ'is pʉn hʉy yactʉcʉypa ca wʉjʉpʉ pʉnis way patʉ ca tuŋ jʉji wʉstʉkji